<noise> Eh posy ty tiako amin'ny kiva ao e. zaho boko matahotro kiva. Atahorako izy sao hanikotra anahy fôgna. Zegny mahatonga ahy aleoko posy ty tiako toy izay kiva.